Anao karà mbola manontany za zen̈y fo e. Za ma tsy efa nivolan̈a taminao fa impiry afa man̈arivony feky nivolan̈ako taminao fa tsy mety aminakà i raha zen̈y. Afa tsia edy volan̈iko taminao anao mbola anao karà misisiky fo. Tsy ambelanao fekiny za ndreky koran̈a zen̈y zalahy e.